﻿Kua yandeparanduva, ikavi aun oimeko opaete amogué guinoiva, mbaeti oyovake yande reta ñanoi jokua, jaema jokoropi ropi amope ipuere jokuanunga reta ovae mbaenunga iyeipe mbaenunga ikavigu, jare yaikua mbaeva, jare jaereta ipuere ombo descubre, jare jukurai osirive vaera opaete jente retape, sociedadpe, jare kurai ipuere vaera jae oyemosiente de que guinoi kua kapacidad ani poder, yerovia rupi oiko vaera